Ny karaza lapoaly haiko: raiky alminiôma azo anendasa amy gazy miaro saribao. Da raiky lapoaly tsy asia menaky hanendasa amin'ny fata koran na aindiksiô. Da karaza kasiroly koa da kaseroly misy tahoñy tokaña atao famaña raño da kaseroly misy taho roa atao fandrahoa lasopy.